ذات ليلة، سمع موسيقار لحن غامض يطلع من الغابة. مع كل نغمة، حس كأنه قصة ترويها الطبيعة، أصوات الطيور، حركة الأشجار، وحتى صدى الريح. صار يروح للغابة كل يوم يحاول يكتشف مصدر اللحن. وفي يوم، لقى مجموعة من الأطفال يغنون مع الطيور، وكانوا يتعلمون دروس الحياة عن الصبر، الأمل، والتعاون من خلال هاللحن الجميل. الموسيقار استوحى منهم، وبدأ يدمج هالألحان في أعماله ليعلم العالم قيم الحياة بطريقة فنية مؤثرة.